Mo baipela ne stotime e peleanga eseng keriong tong mo baipela neng tereng bani pelane genemo piseng tente me ralramo peleng ngolma mea ping boame. Neng naneng ite tang gompola tang genga sto tang gengae pola teng ka bu tente ing genga gona oma teng. Peleing neng tealong genga, gona ping tungulu baima namo pela gona me neng teneng. Neng teneng, teneng, teneng, teneng genga gona peleng mo geong ping baima tea rumpela neng banoi ote kong peleng motea mol bu tealong, no nol berege le alve mo biavu mo bateve naneng ima peleng neng geniong ping genga gona-a, genga gona me peleng neng geniong ping banima kanenga gona mepela seng mangeong na ipela isenga. Koiung mo bai temo ipane bagaru tanga, gea gona. Mo tea rumpela mo gemi pi iga mo tea geama, motea rumpela mo bai iga geama pane pi bagaru e pi blu motea geama oma pi polu koiung mo tealong rumpela mo gemine pikele ora. Eriang pikel gonu ning eriang tealo rumpela mo bai ma pelenging mo bai gema pikela kalong koing mo temo ma-a. Kel kalonga-a tentea tepela tesenga tong tele mampo, koiung mo geongpi temoma-a, ko timo gea vere vamo baro baro patimo bai gea mapamo mamea mireve bamo ma moilave bamo geong ping kaikai amo. Patimo temo ma-a piampea peleng neng banima peleng tealo geong ping temo meneng mo gea, geam telo. Ka mengeng geniong ping gengama tealong oma peleng koiung oma peleng neng bali galma pelenga pa tentea tepelang te umbo. To mute gere geong pinge geampe geong peleng pa eretie neng, ereti teng tong tang me mo oro pa pamo peleng pamo ka meie tentomo. Oro pa meie ranramo banima peleng mo molma peleng no kuang note ma. No nol berege vano tiong moe beng kel bu baipane kola kere bai nama peleing kamo mo biani lema kamo peleng neng genon rong o-ko muta ko temo iong ipoa. Peteng neng geniong rong-o- nanga panoi, nang panoi opiko panoi tenang ipiko koiung neng ngam pelonga banoia. No ka banoi genene peleng tea ginong ngoal, ngoal la neng tealong koiung neng geniong ping teneng teneng, teneng, teneng, teneng, teneng peleing mo bai ma. Baima meno tealong naneng karovi ngoal mole meng nga, ngoal liel mo. Oro mang nge mang geama mang gene peleng taimma pinge kaiong munge teneng gonong song, oro neng nge kole ko teneng song gonong. Oia ko paiotea tine piso gona bieme imunge gengame pelenga oio la, mampea pineng gengama gonong, gonong, gonong, gongong. Komo kere rong ka bai, bai temome ranrome ima ite verempe, teneng, teneng, teneng, teneng teneng. Mo geong rong nanga ngampelong ipo tenga panoi ote kong, nanga ngampelong ipo panoi ote konga. Koiung neng ngampelong ima tea banoi ote, banoi tea geniong. Peleng oro munge teneng gonong, tonge teneng gonong. Kae gengama gene teng, gene teng, oroe teneng meng gonong, neng kuang koiung mange kere mambaima peleng mo geong rong karoue neng teng nge pela ikel kalong bani pelane ko bani ma peleng ngenga kuang tea banima. Itogo koiung gulang kaneng peleing neng tenenga, tere teneng, teneng, teneng, teneng, teneng, teneng, teneng genene peleing kamka kavalve ranea. Koiung mo bai gal neng, koiung keaneng tong manga kamang ka rel ka karegea. Koiung iota paloi gal ngoa, peleng neng geniong rong oia kone keriong ping paia. Ka keriong ping paigal mang koe ne kuang keriong pinge kea gonong oma, pulu keria amang tatel busong bakel ne. Koiung mute bai pelane senga bai iseng. Ko givong gema piseng agonu mone ning. Iso mute givong, givong galneng meng ima-a, <noise> baigal neng peleng geong rong eve oro muge teneng peleng oro nanga tenang nge neng peleng nge pinga nge kalea konae ngearoama kepi. Keriong tang manga nge ko le peleng nanga teneng nge neng, nanga tenang nge neng taima pinge neng banaoi teneng me geniang ngetuong peleng muge gulung kanang-e raivonoi, gangining gulangave. Olialmoi munge genemo gulung kanang ima-a ko nae tong nanga ngetuong tenang peleng nange tenang ngeneng kenionga. Ko kilong ping panima panoi tenang pia elave. Elave bing teve bing teve, bing gombient, bing geniong ping uro kuonive, ngo riginao gingong ping gela pela elave. Nae kenga pelama peleng oro oma, <noise> oma meng ping tenang ima. Tenang nge neng nge nge nepinga nge kolea, panoi keniong pinge panoi galneng ima panoi, kere mang peleng nange panoi galneng peleng muge ka ngengrong. Keniong tong ka tenang nge neng kenionga e, koiung mang kengiong ping. Neng banoi galmo meno peleing neng ngetuvong teneng ipine teng ima ie iluga-a. Oia ima iluga, koiung pani pane gone, koiung pi iluga koiung paili iluga opa pi polu palima polu, paloi opine piti tuke bani ti tuke banoi pikel. Galon panoi tenang ima-a, ko nang keniong pinge kambinoga songa, pi nang tenang. Pela ilu gonuvu kenong tane te kake ping mana ping mana pulu gonu ima panang nang temang lae el gonuvu el pierembe tenang ima-a. Ko nanga ere kae keriong ping panoi galneng kene mi ne ereti panipane ere kene ming teng pikel oeo peleng nae kiniong ping panoi galnenga nae kevinang tongo panang nanga kamang ka pangoi genga ko karovue nang kong meng tang tenanga. Konang panoi gal neng tanga, peleng tea kinong, tea kinong raruo nge neng bola pompe ping na nange keniong ping panoi peleng oro opane. Mapane kere manga bel gonuvulma, pel gonuvu song ima ele. Tela banipane, ko nae keniong ping panoi gal neng ima peleng nange tea kinong kulung ka neng. Nang tea kinong kulung kaneng nang tea kinong keremo, peleng neng geniong rong. Kanang kinong tema tenang ikeria neng, tonge ngenge. Ngenge nge olial tente bani pelane seng, bani pa banipo genemo koiung neng kere banipo teneng ipa gemo peleng neng gulung kamong na mana kama. Koiung neng teneng ima-a ngemoa, mana kama ima koiung ppati neng teneng iam-a. Tineng, teneng, teneng, teneng, teneng, teneng, teneng, teneng, teneng, teneng kere mandrovila neng teaalong banoi banoi tealong ginong banoi gulung kanenga. Koneng teneng nge nenga ipelang isenga-a, peleng ka banoi, banoi song teneng nge neng genene. Oro gerel banoi geneng teneng meng peleng, ginong ti karge. Ginong ginong tang ginong pinge teneng nge neng, ngeneng peleng tea ginong ipane. Peleng neng banoi kanenga. Gulung kaneng peleng neng teneng ngeneng, ko rong manga ima kamang ka toga. Banoi tea gulung kaneng kel kalong peleng tenenga or katea imandru ananga, nang panipanel open bay ulong keria kenemine. Keria epitong epitong epitong epitong katea pika penga. Nae ka tane kakai, ete pulu keria moe, keria epitong. Nange tong ngol a bisket nave pelenga nanga taneve toni oma pulu keria, taimang keria moe aro kaing pilai, epitong, epitonga. Kote keriong ping te tang kaikai me toni pome kola te pai nane ipine. Te tang kekeme oma pulukeria moe, tonipane kone pai nane peleng itogo, pai nane itogo kaneng. Munge runuaong pine rong ve agonga peleng muge geniong rona o oro buronga nge pakoa. Ngel open baya na bani pane inga. Ko munga naneng itogo menga, pelenga ping naneng ngo ere le kekeia. Kango pilai le kaikai, tungulu mame balveme ma el mela tanang teneme. Ko angange bonela me pelenga mungako nangako tenang pia kaikai-a, keniong tong ko ka pilai le kaikai na nang taneme piel pe na panipanga. Koiung gopola oma ngampelong opela piti tuke koiung rong giriving peleng nang ngam pelong kenema piti mogo. Nanang ipane kompola tealong monge kere ikiana la nanga gere nang keremanga kere nang panoi nanang el boge. Pi tong pi tong keriong tongo oro angang ngane pang angang ngane-o boge, peleng nae ka kiniong pinge omampe ping panima kirimpa. Oro nange keniong ping tenang tong ngeneng le mampe peleng nang panoi, panoi tenang. Koiung kere kulung kaneng peleng nge neng konpoloa-a ka pani bi boge. Lukeria opi boga, ko ma luk lukeria moe opi boge <noise> oia koiung nang tea tenang peleing panoi tenang ngemo me ralramo ima-a. Ima naneng rong munga bani pelane iseng go baneve amam pe pema peie, pemamea. Kola pa ranekalong opo, opo. Tangeng galong opo rong manga opo pie pikal kalong, pikel kalong <hesitation> ko nang tenang ngevong ima-a. Oroe lampe peleng koiung nang toni-toni panoi tenang ngema ngen tenga ge kole, opine pitie pikel ora, tema oia. Koiung mang temang ipine kole peleng, mang kengong pali kemang pelenga kulung ka mapepa na neng ngotelengave tema kuanga pitai mang katea mandruam pea koiung mang pangou ipine bi boge e-opi kole mang pangoi kulung kaneng nge kole tea kingong pangi pine ngeneng. Temang ima polukeria, temang lukeria peleing mange tea nge neng temang ima-a. Koiung mang kingong pangi pine, karovie mange meng tunga mampea. Oro kere rong ngema kong nge vere pelenga katea runga ma-a, a ko mamping kere temang menga kengionga koiung pamang pange pine oma-a pikel ora-a. Mang pange ping peleng temang ima kel giembi koiung mange temang ima manga, manga, manga, manga, manga, manga mang temang ipo mang tenga nge nenga. Ko mang kengiong ping tonge po mampea ping tema ima kola. Nge neng kingong kemo, ko manga kere nge neng kemo pelenga mang kulung kaneng pia elave ima-a. Naneng geniong ping urong kuonive koiung mang kengiong ping nge neng urong kuonivea nge neng tange kaikai. Itogo peleng mang nge neng kemane ipai kompola, o panga pi mogoa. Kompola piti mogo kengene peleing rong giriving mang tea balve mang, balve mang tealong giriving tong ka gerempi mo peleing <hesitation> gulung kaneng naneng geniong pinge teneng ima lu gonu goiung menga geniong ping teneng el pierembe ima. Koiung mang temang, temang, temang, temang, temang, temang, kola mang ngampela ong pangoi. Oro nati kingong mange-e mae kulung kating ima kingong pangoi galnenga komang kengiong ping pangoi katea temang ngeneng ipanga. Temang nge neng peleing mang kingong pangi pang tenga. Neng geniong rong ona mandrovi poma-a, ma piel nenga. Konete vipi ong pinge tong kam mampe peleing karovume pi monga oro na, namang temang ngeneng kuan temang kengionga. Oro mange mandrovi poma, neng geniong aneng. Peleing mang tealong pangima peleing pangoi. Pangoi kere kulung ka nga ipine kel ipine ima kel guna temang ngeneng peleing pamang kinong pali neng. Pelenga naneng geniong rong manga temang nge nenga, komange gere pangoi. Kere pangoi tema mang piamong ngo rong kengianga, oro mae ka kengiong pinge kulung kating song imangeneing. Olial moi ka ge neng ngo sua, oro kere pangoi kulung ka agulang kong me mang gene namang kati ging mange veving ginge veve oro mengeviang ping.